حاول تبتعد عن الأجهزة هذه قبل الليل. أشرب شي دافي مثل الأعشاب، ينسون، زنجبيل. صلي قيام الليل، وإقرأ آيات من القرآن تهديك وتهديك لربك.